والله لا احب البرد الشديد ولا احب الحر الشديد لكن اذا بختار واحد من اثنين ظروري يعني لازم اختار البرد بختار البرد البرد سهل انك تلبس لك حاجة فتتقي البرد تتقي البرد لكن <hesitation> الحر الشديد وش تجيبك الحر? شغل تكييف المروحة تروح تجي والله لو ايش تسوي الحر حر يا ولد.